E nwawadata nila rukala, tawad kala ko, hoogalzi awadai pat, afut awa luku. Wala wufit kubasare on, wala wufu wamburi, wala wulotugolim she, pat niawadak, latanya adosukli hoorama, alo mo'ini sarama, wala wufodin mahandi kade.